التحكم في الحيوانات باش انا نخلق بيئة متوازنة بين الحيوانات وبين البشر ومعاش في مشاكل بينهم ولا مشكلات. لا افتراس لاي لا حالات انقراض لا شيء يعني يكون فيه توازن بيئي بين البشر وبين الحيوانات. وتكون يعني يكون العالم كله عالم ما فيش اي مشكلات